په وچ او دنګ غره کې د یوې غرنۍ چینې اوبه او په تیږو کې د هغه بهېدا ځانګړی سکون لري. اوبه نرمې د کوچنیو او لویو ډبرو په څنګونو لګېږي او نرمه موسیقي زمزمه کوي. شپون او رمه اوبه ترې څښي. مسافر او ستړي مخ په کې مینځي. شنه بوټي او شاوخوا ګلان اوبه ترې څښي او ډول ډول مرغان په کې لامبي.